Akanjarenna iyatu akkebbureng kaju e paling maettani duang esso itaro nappai iyanre apaq purana na tu naliwengni duang esso e bonnyokni deqna nawedding iyanre apaq majaqni